عند خبز الكعكة البسيطة، اولا سخن الفرن الى مية وتمانين درجة مئوية وادهن قالب الكعك بالزبدة ورشة ورشة بالدقيق، <hesitation> عند خلط المكونات في وعاء اخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميا، اضف البيض والفانيليا واستمر في الخفق، <hesitation> سالسا <hesitation> اضافة المكونات الجافة اضفي الدقيق، البيكنج باودر، وملح بالتدريج بتناوب مع الحليب حتى يتجانس الخليط.الخبز اسكب الخليط في القالب وادخله الفرن لمدة تلاتين الى خمسة وتلاتين دقيقة او حتى يخرج السكين نزيفا.